<noise> xe'a tej na re ma' ta nzo po, ta nzyna re'a, nzo ma' este nrid ndan dis mas na nyed men chokuan chokuan ndejma' lo men, xa naka este ya' xenak <hesitation> ma' pur <hesitation> yal naxte re ma'chere mbay, mba nryo ndopte ya'la ma' ba ta'ta nryd dab ma' nryd ndab dis lo ma', nrid ndab dis lomen per na dyedmen kuana kuan ndejma', ye tejna nak, mbe'z nchen toz po ta nzina per ma'ya nde res ne'a per ma'ya ndej is ma'ya nderes' naa thib men nzo nzo thi'a gaj o men ndob yizla per yi'za mey segur gajmen nakta jwa'n nrid ndab <hesitation> thib ned ma' nak thib ned ma' ndole mbed' nu ma' taya taja' kap mbes pa' ma' taya', ma' yix ma'za pues kuent yazal nta nzomen, nxe'a thiba ma' nak bixs this ne'a mbes toz bix nderex bix po'ba ma'ya tata yegu'ja nzo nzo ta' ta mbes ma'taya na nuga mbakna this mbak lo', nakap nry'o mbak iz nxu' nxu lo reba' per ne'a nu jwa'n xkap njwi' mbak ze ma' yabeta gabmen re ma'ya ndejna' ba, thi ma'nak mxi thi'i this nrid ndab mxi thi na nxu' ma' yek lis'la o ned ro' o poja nrid ndab ma' na segur tyes zi mena gaj, zi men ntati' tamen thi jwa'na ma'ya ta'ta nrid nab zin la' thi lugar iz jwi'a mbel'na nrid ndab mbel' ncho tu mbel' lis la per ne'a thi men zi men jwi'nua kap nak este ma' ta ndole ya' galna' thinea nde ma' zi ma' toz len lis'la nu ma' ta ya ma' benta ma' par re ma' ya ta njwi'n ta mas- mas este chocho ndyo dis numa' per ma'ya nde nu dis per na nyed men cho kuan ndej ma'na anta naste kou re men pues.